हमाए जीवन में क्षमा करें की भूमिका बहुत बड़ी होत। ही अगर हम जुना केवल दूसरों के प्रति हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है। बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालत है। यह कुछ पहलू हैं जिनमें हम चर्चा कर सकते हैं क्षमा से मानसिक शांति मिलती है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो। हम अपने दिल और दिमाग से संचित नफरत गुस्सा या दुख को छोड़ देते हैं। यह आंतरिक शांति की ओर एकदम होता है। नफरत और गुस्सा लगातार मानसिक दबाव डालत है। जबकि क्षमा से इस सबको हल्का कर सकते हैं। क्षमा करें से हम अपने मन को बोझ से मुक्त करत हैं। जीवन में अधिक शांति और संतुलन अनुभव कर सकते हैं। क्षमा से हम अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं रिश्तों में सुधार आ सकता है। बहुत अच्छा जब हम किसी के प्रति अपने दिल से द्वेष या गुस्सा छोड़ देते हैं। तो इससे रिश्ते और मजबूत बनते हैं और भरोसा भी बढ़ जात है। क्षमा करें से हम यह समझते हैं कि हम लोग गलतियां करते हैं। यह हमारी संवेदनशीलता और सहानुभूति को बढ़ौत है और क्षमा करबो बहुत अच्छा होत है। इससे रिश्ते और दोस्ती दराज में मजबूती अच्छी बढ़ात ही।